Ny fomba handrisiasika zaza hagnao fanatanj- fanatanjahantena zashy na koa mba andresen'ny tegna lahatra anazy voalohany eky zashy mba miakina ame ray aman-dreny hiova eky zashy, satria izy miteza anazy an-dragno ao, mba e ray aman-dreny eky zashy mba mitaritarika anazy mandeha magnano fanatanjahantegna, da manampy anazy avao koa ny agny an-dakilasiny agny, mba misy mba misy sekoly mba misy magnano fanatanjahantegna zashy da amizay izy automatique zashy izy ih, mba lasa tia fanatanjahantegna satria gn'olo an-dragno ao magn- magnano avao koa, ny an-dakilasy ary magnano da magnano avao ko izy avy eo, igny zashy da hitako fomba <hesitation> ahafahagna ma- mandrisika anazy hagnano anazy.